kifweye nanginkitu nabwen kifwiye ki ma nangintu dangiti dagti ka mwag twa luka mwag twadu kii kifweye ka mwa ru mwe mwang rudu kini ki fwiye ka mwang nur chibennge mwan niru kini kifwiye ka mwang ru bwe mwan rudu kini ki fwiye kasi no mwan fu bwi kang yo kifwiye we nang ng yinu ng dau kala mu kwadi kine ki chir bwiyu ki la kiku mu madu ane kifwiye we dine ng kin nangang kang nabwen finu mwang kuun niia chirenge ka ng ko nii a chire nge ka ng ku kulin a bwikiye mwan yintinu muko niwu a ma nangang ki ni kifwiye wu a mabu kini kifwiye kifweyi nangang kin tin nabwen kachi no man tudur mang twadu kini kifwiye ka ng twa duru kini kifwiye nge ki chiru fatan kiganu ka mun ng twau mu kur ka mwe waa mwag yotibu ki fwiye duru aneka chiru nang chitu a yo niyiko kifwiye nangang kintu nabwen yinang yinang ka nan titile chi mwan made ka lo <noise> <noise> nangang kin tu nabwen ka mang min twang ne ki dinang. kimanangangtu nabwen kachi mwan nur kan. Ka ng yo mwe we dikure mwen dikure mwan dau kifweye titie mwang kurtinu mwan nur kan kin kachi mang nur tididi ka ng yo mwe we dikure mwang dau kifwiye mwan kurtinu mwan nur tichdu kin kasi no mwan ya bwale ka mun ne kifweye we swemo finu mweng yade mwang ku mwe nau mun badu mwang rude mwang kur kana fwaa ka n dau kifwiye n yikatini kine nau mwang ru mwe nau mwang twan lukemo nau mwang mang ka nang titile chiye nang chi a yo mang yi mi kifwiye mwan lede ka ne kifweiye we gnang. fiko mu kutinu ane mwan mwan ku leran kitu we mwan ya kinu kin kini kana dutu ka kifweye we ng kachi mwan nur kan mwan da kifweewu mwan yodu we falangu. Mwan nura falang ka choi no mwan matitile chi ka ng da kifweye ng yo tin fuktufuktu ka luke che tu a twaimuni bayime ye ka ng da kifweye ng martine ka ng ma fuktikutu we mwe nge. Mwan kudu fiko a chir ka na kifiyeng kachi ng diku we mwe ane ka chiru ni da kifweye wu ni yo tinu ni twadu kini fuktufuktuye mwang kodu a chir kachi bwe do luke ka ng ku a kilaweng mwan kudu a kila luke lebu ka ng da ki fwiye wu ye mwan twadikin, kamin no man ma titile chiwe lo ka mwan nur kwanu nge ka mwan nur kure ka mwan nuea tilang ne wan nuru kini ka mwe. Mwan nura tilannu kin yinu mwan dadu ng ke ka nibu ka mwan su kwane ka mwan badu mwang chrin kwamare mun daa kifwiye wu mu tau kwai ki, kasi o mwa chibu kwamaru ki ka kia ma dute ni dadu ka swaangi kie ka turau be ka n ku kwa didu a kiltene mun baa kfwiye muko kai kwan minu a dutu yamang ruwe du ruwe mwang ru kimin mwe kini kifwiye ka chirtinuwe fatan ka da diti yekoa kilte tuwe ng mu we tinuwe ng che tu a dine kalte tiwa yo kin wei longe kin nonge kudu nabiwin kalte tuwe mu we tunu we nan chitu mayiko ng nwe ka nii kinu kulin yokan ni yo dinu ni ma ti nangang kini kifweye ni ma kin. Mwan twa chimin kini bwi kin ng chi ma ka nwe ti kifibe dine ka ng ru mwe ng kini kifweye ng mun mwe ti kifube kile mine bwi nang betinayi weminang ka ng yoru chi min kifweye kin ma ki nwe ti kifibe we bwikiyu in yinang yinang mun durmune num dan be nang wu ki le mintinu we lo dine wuri niye kwan ka nangang kifwiye ka mwan twa duru ng ka ng da kifwiye ng twudur kin ke nab kunne ka mang wabu kine kun ane yait yam ka mwang twabu kine n kin ane yanti yam ka n yo chite kangu labyu labiyu ka banani kwau ni we lo niyu ti dada kangu n kwama a makaki ki fau nangi daan daan mim ne mwan nwedu i sing ka sii kitete ki mwe timu ka kifwiye ri ka labe kunwe timu yinang timu keeru ki chirmineda lo ka kifwiye we longe nangangu mun madangu mun madu bwaku dine wuneniye mun kuru ka n dag ki fwiye ka mamin chi murmunu ku baditu ka mwang chau chabtitu kini kinunge ka a ne kiwyiye wenge ane ka chiru ka kikumi a waamin chibe ka ane kifwiye wenge ane chru ka mwang daa chatitu mwang chaw man ri we kururi we kuru mun badu mwang tiku tikan mwan nure ka ane kifwiye wenge aneka chiru ka ma ka kifwiye, wenge mun yo du ye mwang nwetibu riye kikang kikang mwang kudu, n nura kuru a chir n nur chibo a chir ka mwan twau luke a chir nang chita yo mang yi kifwiye nangin kitu nabwen nabwenitu.